Raha ohatry misy tagny handehagnako, da mizaka ame namako ah mba embeno avao eky sha rô gn'amboako ty, fa iaho ty misy tagny andehanako aky, omeko credit evao agnao fa raha gne hanign'io amboa io da efa ao agnaby efa sisy raha magnahira anao fa e hagnome hagny anazy fonsiny zany gne <hesitation> hiangaviako agnao.